Mý ú e xin mý ú jö, e jö e nⱥ’ re jɇɇ mii la kú, la kú xen tá’ xí mýyý i jiaa dxí nⱥ’ re jɇɇ xí my tá’ dxó ï xí my lɇ dxó ñí oo xí my lɇ dxó jñó dxíta’, xí my lɇ jiaa mý líí lɇ tá’ ejö fí kié’ ú, kie’ ‘nⱥ ba kié’ la kú dsa i xíí dxí dsa, dsa i jmóó dxó dxí dsa, i tün dxí dsa i tün, kié’ mý ú jö ba e ‘nⱥ’ nⱥⱥ’ ji kóó’ tá i la’ ka kö’ jö, a la kö ii kiä mý ú jö, la nɇ ba re lɇ, la kú xen mý ú jö re fáá’ra, ejö nⱥⱥ e xin moto kö’, kí xiro a jia’ mre nⱥⱥ mý u moto e kóó’ dsa e ngý fí dsa re baa’ re jnáá’ ta e re jï’ ba dsa xiro a jia’ nⱥⱥ mý u kiela’ ba camiüü kö’, mý ú jö ba ‘nⱥ’ nⱥⱥ camiüü kí jöba re lí fó’ e jɇɇ iä dxá kóó’ dsa e xí e xá e ja ýý ia re kóó’ ia re ñí xí <hesitation> xí jö ba dse lí fó’ láá mii jö e my yy kóoó jö ki my u jö ba jmⱥⱥ tá e re jɇɇ dsa la bíí ba ‘nⱥ’ mý u jö, mi u jö ba ‘nⱥ’ eñóó ii ba e kiä mú u.